Sanne, sabi hoono safaare walaa. Safaare kañun tan waawi ittude neɗɗo e metti, e tampere kañun e tiiɗalaaji banngal nguurndam. Ɗun nii woni nafaa safaare. <hesitation> Ñawuuji tagaa so safaare kañun du tagaa.